फागुन मौसम, जापनेन मौसम चार रितुम बाटी सका अपनों, तेरमा ते पहलू रोवे फाग मौसम। जू मार्च ती लगाएन मैं मौना तक रोवे, एरमा चेरी, ब्लामसम खिले, तेरा फूल खिले। गर्मीन मौसम चाले, जू मार्च ती लगाएन अगौस्त तक। एरमा चेरी गर्मीन जराख नौमी बोनी रोवे, एरमा पाने अली पड़े ने तुफान अली आवे। अलतेन बोने सियालन दाहडा, चरद रितू, सियालन दाहडा में इतरिक इतरिक थौन रोवे। पेड़ पूधान परवार्थ सुन्दर सुन्दर, नारंगी नारंगी कलोरन फूल आई जाए। अलतेन आवे सरदी, सरदी बोलेत सियालन दाहडा आई जाए। एरमा उतरी छेतर जैसे की हकाईडो में बर्फ बारी होगे, जबकि दक्षिन छेतरां हलकी हलकी थौन लागे, सियाल लागे।